Ëmparé le lingue al e impurtantissim, però a dipend sempre da la persun-a, a ie cul li pi purtà e cul li menu purtà e ëmparene üna cuma ch'a s'döu forse forse për mi al e mei, specialment la lingua ch'a va dë pi ënt ël mund, sai nen, tipu l'ingleis perché i aute lingue magari a sun menu impurtante ma